<hesitation> In-dray mandeha isan-taogno fogna zah mandeha amina dentiste zaigny, de <hesitation> matetiky zah kaofa tonga akagny, kaofa mandray anahy leha <hesitation> dôkotera le <hesitation> mpizaha nify matetika <hesitation> telopôlo minitra akeo fogna lera laniko akagny.